Kur pincar u viola më vjen ment kancunja Purple Rain, oppuru më vjen ment edhe se thuhet se bie lik se per esempiu te tiatri te… kur ka bush un esibizioni oce se bie lik u viola, thonë, ma u ngë i kam bes, mënd jet ëj mënd jet jo.